العربية دي ياباشا ممنوعات ماتدقش فيها مسمار انت واخد قطعة مجوهراتهتندم لو ماخدتهاش خد واسأل ولف في كل اللي أي حد اسأل عالل <hesitation> عاللي انا عاطيهولك دا هيقولك دا لقطة مينفعش تتفوت فانت خد ياباشا بدل ماترجع تندم بعد كدا العربية دي بتاعتك